إحدى لحظات حياتي اللي شعرت فيها بالقوة ،وواجهت بها خوفي ،كانت عندما قررت المشاركة في فعالية عامة للتحدث أمام جمهور ،كيف كانت اللحظة يا عزيزي؟ أولًا -يعن- اتغلبت على هاجس الخوف من إني أتحدث علنًاو <hesitation> ساعدني كمان التحضير الجيد ،وكونها تجربة جديدة، وتفاعل الجمهور ،والنتيجة المبهرة.